<noise> kaka ata paling gelang lako'n hitu lawo. Lawo ho sering keta ngo one mbaru ko ngo one sekang dite, sehingga ite gah toe ma danga senang ita ise. Lawo ho mena kudu'n lite ai gelang ise losi'd de ise lako one mbaru dite lako le wie ngo kawe hang. Itu tara nggo gah ite eme one mbaru piara meong. Piara meong ho gah kong lise kudu'd lawo hitu, ai meong ho kole gelang eme kudu lawo ise, ai meong ho ngance kole hang lawo. Lawo ho ngo one mbaru dite laseng ise ngo hang woja, ngo hang dea ise senang keta eme nggo manga dea hot one mai karung toe manga na one mai tong lite. Ise laseng ne gah hang dea situ, ngance sampe beti taung karung lise pande'd de. Landing hitu bo gah mena keta lite te kudu ai gelang ise losi'd. Hitu tara nggo gah ite piara meong one mbaru kut kudu lawo situ. Kaka ata paling nais lako'n gah hitu kicot. Kivot ho nais daat keta lako'n, pengaru co aku kole toe ma bae'n ne, kicot hitu manga rongkam eta mai weki diha. Hia eme nggo apa le kaka bana hia, hia gah tepeng one mai rongkam hitu, hitu kut lindung hia. kicot ho'o ngance kole hang le lawo hia nggitu kole eme hang le meong. Kicot ho ngance kole lite jadi ute laing pande kuah, ko goreng ngai tapi landing aku toe ma ngoeng hang kicot.